So tawi a soodii, ngel ɗo mobel, aan kam a foofti. Ngati angel moƴƴi no feewi. Moteer oo ina moƴƴi. Angel yaawi. Ngel yarataa isaase no feewi. Kadi ndaar no ngel waw ni yooɗde! Ngel ɗo kay sa soodii ngel a nimsataa.